Men ertalab oz miqdorda bo’lsa ham shirinlikni istemol qilaman. Chunki u orqali men organizmimdan chiqqan insulin miqdorini pasayishiga sabab bo’laman. Bu orqali esa men kun bo’yi ajoyib kayfiyatda yurishim mumkin.